Ira kuando gueno nduk lo que es maj mekan nkiji gueno nduk tedat ke abajau kuando niña bandua niña fines ñaa diciembre que es el te te <hesitation> asi te kantel bu tiñn bajau si mjau nkiji bajau si nanu mikie o kuent los meses que enero febrero te bee ru doce dias que que que ya gueno kiau nip tsau pilau ru pik lejep todo si el primer dia de enero que si ganu kiy ki skamis entonces as de kuenta biu ma nanu todo asi el mes de enero o febrero todo ru todo ru miau kuent entonces kiaun kiua si biu nanu mikie ni aveces ki biu nmau biu nmaua biu abril abril bijiy aveces kiy ki nu o aveces sama biu junio avceces kun mjau nkiji bi nu biu junio julio u ru nduk ljuu ljiua y ntudat nnn es el de las fechas que siembran. Son de esas fechas cuando llueve cuando nu mikie y entonces <hesitation> y entonces ru ya y sama at nmau biu colas lejep ke es el septiembre y entonces nibiu te ya ni njuande aveces anu mikie o aveces niña t mes de noviembre ni ljuu esa kiy ki xkamis ljuu lo que es ru kji ru kji garbanzo ke kiaun kiua kumu xiiuy taseban grabans pero es asi mu lejep riat ru <hesitation> asi ru njuande chiñi pues es matse ru de noviembre kuent diciembre kuent pur matse y nduk anu mikie y nduk kueje lai si mjau ganu pus si laui mpa niña mayo todo re abril todo aveces anu xkamis pues aveces anu mikie aveces chi re ganu pur matse y bijiy bu nda ma dagu ntjee njuande lauep nda ya lauep kueje ntjee lauep por cambio kuent de clima aveces nda lamu kuent gripa kuent ta. Es por cambio asi de clima y y mas antes kueje kueje mjau riñkiji todo ganu ndu asi te ntudat porque nu mikie y ya naañ gueno tedat que ma dtseent ru kiuang ke ru kiuang ndujuy kuent lajua mikie pues kiua ya dabau ya casi nip anu ast niña pens niña nkiji bijiy ganu mikie ast meje daul biu kapius ya nip tamen kante pero chiñi pus pues como quiera chi ya ganu mikie ya danue kapius ya lai gade.